Aýem da sauotaique senataxaalec ca nallec nache salamaxatchigui ca imeetac na nallec nacheca ca senat

Na dalaxaic no'onatac saýaten nagui saýaten da so'ot da ño'oxosheguem ca noýic era ra ralaxaic saýaten dalaxaic no'onatac

Ana ntaxaiaxaquipi enauac qaishiiten aýem da qui'itchigui aca itaxaixaqui nache sedouo nache qaiýoxogui nache cheta'ague ishet da huo'o ca siaxana qataq yi 'ima' nataq'en huo'o se'eso lapaqtau'a nache ishet da naveguela't ana ntaxaiaxaquipi nache enauac na hueta'a yi 'ima' nache ishet da ishet da do'oxoxona aca ltaxaiaxaqui nache sa ipacaique da tau'a aca'aca ýioxogui ana ntaxaiaxaqui qalaxayi nataq'en qaishiiten da ividic yi'iyi ca'agoxoic

Na shigaxauapi sallaxanecpi ra nlosheguem nache ishet ra ila'a ca choxoraq qalaxaye ra sa nlosheguem nache saila'a qataq sayaten ca iataqta choxoraq

ca ayem sa ahuanaa aso ahuoxaiq cam sotaigue na huataxanaq nache cayahueq enaxac ne'ena caiasaxanaxateq nache caiachaxana aso ahuaxaiq qaq ca lapel maye sahuatton cataxa aso lachee hue nataqa'en sahuatton

Can aýem n'asa nogotolec nache sa sauanapega ca onaxaic nallec da sachec qalaxaye nagui da salegaxaguet na Doqshe nache na chec na Doqshe nache nataq'en que'eca lquiaxac na Doqshe nache nagui ishet da sacheguenaq na Doqshe aloq

Ca nataxala' nta'a ra ichoxoren na choxoraqpi nache yo'oq re'era ltaunaxanaxac ca qaica ca lauo' nache ca maye ipaca'a ra itauan nache qalota na shigaxauapi iahuo'o na lauo' na qaica ca lauo' era ra lo’onataxanaxac qataq ltaunaxanaxac que'eca nataxala' ramaxasoxonaxac

Aiem semetetac na hualoq lma' ra ñaxat nache rarala enauac que'eca nanaxanqa' qataq ra rasovi onaxaic na laita que'eca nanaxanqa' qataq ra mashe ŷi nache iapagaq enauac que'eca nanaxanqa' nache era ra lataxac na hualoq

Ca ñauochaua da qoýoqta ca netaña nache sacona aso itaxaixaqui nache siaxana senat da qaica camachaqca camaye nache shenapega da na i'yaxa da nauane' nache ishet da ýoqta ñiquine' ñiqapale' nache ñi'aqtaxane'

Ca naponaxaq iyot na qompi maxasogueqpi tahiaa' enaua ca chetaaguelo qompi caimaa enauac na huoo na llalaqpi chaaye que ca cancona huoo na da caihuoo na lenaxat na dasotaxaiqpi nache enahuaq tahiaa na iepi cataq nsoxoppi enaguaq imaña que eca naponaxaq

Yi 'ima' da qoýaañi aca nanguishe onaxaic cha'aye na alhua onaxaic nataq'en nache onaxaic da lañaxataxac aca'aca nanguishe

Ra l-loquiaxac ca icatac ca nmenqa' nache laiona't enauac aca'aca lmalate enauac ra lo’onataxanaxac nache ishet ra qoianem ca nmenqa' qaq ra sanaloqñi camaye nache ichia' ra huo'o ca lmenqa'

So togoshaapec l'ashaxac na ñaqpiolec Qom lyalaqpi aýem sasauaalec choche ñi'axaixaataigui na ýipi da yaxataq se eso l'ashanta so toyapec ñaqpiolec huo'o na l'enaxat se eso nayaxac hua'a so n'ashaxanta l'enaxat queloque qataq huo'o so nashaxac l'enaxat pon eso so nashaxat na ñaqpiolec qataq na ýipi nataqaen l'ashaxac

Na alpi da saq amaqtaq aca l'aale alom l'aalaxanaqte nache pasa'a da i'ot aca lmenaxanaxaqui cha'aye na alpi huo'o da laýajnec qataq ýaýaten da l'onataxanaxac qataq huo'o da lualaxavic

Aýem ca naponaxac yiqopita naponaxac l'onatac na Qom cha'aye da qaýaýaten da huo'o ca naponaxac nache enauac na Qompi taýa ca naponaxac da nauana't enauac na nqaýañicpi

Aýem so nvique l'opi ýataqta yiqopita da dvigaxaatac qataq da do'onaxaatac l'enaxat pe l'ecpi qataq huo'o l-lla onaxanaxaic da l'enaxat chelaala

Ra no’onatanaxac nagui ralaxaic ra lataxac cha'aye saqaiuen ca shigaxaua huo'o ra lañaxac qaiuen ca shigaxaua paxaguenaxaic huo'o aca lmalate ca napaxaguenaxac nache qoianem' ca lo’onatac ca'aca sanapaxaguen nache saqoiami' ca lo'onatac

Ca naq ietaqta ñoqpita da nvii que eca Na ena ñoxoqui nache anaq ana ñochaxahuapi da sohuapi ena iquiaxahuapi nache aiem sandacheq cataq ñetoxonahuapi na ialaqpi cataq ñauachauapi

Na Argentina huo'o na lalamaxat nvigaxanaxac nma' l'ec huo'o na l'enaxat chacarera qataq huo'o na l'enaxat zamba qataq chamamé qataq na l'enaxat tango qaq na Qompi nataq'en huo'o na maiche l'vigaxanaxac na Qom nataq'en huo'o

Aýem ýataqta alaqaic de'eda nnataxanaxac cha'aye sasaýaten ca llic cha'aye ýataqta alaqaic de'eda nnataxanaxac nam ýajnaxanaxaicpi mayi ilotalec ana'ana alom na shiýaxauapi maiche l'onataxanaxac damaye nache nachena na ýaýaten da ýaýamaxat aca'aca alom na shiýaxauapi da qaiachaigui aca'aca anom laýi'

So toguishec l'aqtaxanaxac na ihuo' Qompi enauac onaxaic cha'aye ena'am ca napaxaguenataxaq ca laýajnec so iquedoxonecpi nache ýalemaxatta na ñaqpiolec da ýapaxaguen ýanem ca lapaxaguenataxanaxac qataq ca lauattonaxanaxac ýanem na llalaqpi qataq lhuadpi

Can aýem cocho'olec ýataqta yi'iau'a aca'aca natannaxanaxaqui qataq sa ñitoonec chalcata da aýem qaiauegueuo yi'iaua'a cha'aye Doqshe'elec so ilotague' na ñaqpiolec qataq lquiaxat na Qom da qaiamaxalec da i'soc na ñaqpiolec nache sa i'chedapec nache sa ýala'ac da i'soc na ñaqpiolec

Mashe ivi' cuarenta vi'iyi da sooto'ot aso iua yiqopita cha'aye onataxanaxai qataq ýaýaten da ilo'ogue na qoyalaqpi yiqopita cha'aye qomi' ñaq nsoxodolqa can sadonaxa't

Ñe netesheguem nagui nataxala damaxasoxotaq so'otac ietaqta caica na nataunaqte na choxoraqpi nache huo'o na lachoxoyec na shiguiaxauapi naqa'en calaxaye so ioxoguepi nataxalapi nonaxatañe añe n'taunacte na choxoraqpi calaxaye saq amaqtaq

Aýem huo'o yi siotauga ñatamnaqa' ýataqta sedeeta cha'aye ñatamnaxaua na ýalaqpi qataq na iuoduapi oonolec ca qanatamnaxac qataq ca qadiaxanaxac da ñatamnaqtacot ñi L'onatac Enauac Na

Ana Argentina huo'o so ashaxaicpi ividapiguiñi da llo'oxoyic somayipi nagui mashe nmatec da mashe ivi' da laloqo da nañaxaañi huo'o so l'enaxat Kempes Rosario l'ec qataq huo'o so l'enaxat Batistuta qataq so ýataqta nauattonatac l'enaxat Armando Maradona mashe qaica yi'iyi ashaxaic nagui n'onañi so l'enaxat Messi

Aiem yeqopita da lo'oc aso chiguishe cha'aye onaxaic qataq ra qaio'ot ne'ena no'omaxa lo'o ra qaiauota'a so lo'oc ana chiguishe nache iataqta onaxaic

Na sootaña 'ima' na nuoduapi nuoteeta't qataq ntauaata'a't enauac onataxanaxaicpi

Soua ashaxaiqa ýi'oxonnataqa l'enaxa't huo'o so l'enaxat Maradona qataq nagui huo'o so l'enaxat Messi ýataqta ñimeten' da semeteeta'pe

So hua'auchiguiñi no'onatac so'otac so'onataxatepegueua' aso hualoq laýe nache ra qandohuo na hualoq hua sa'aso huo'o iioqtaq na hualoq nache qaichexotauga ye lanaxanqa' saxallaneqpi maye iañe na hualoq nache nache so so io'onatac hua'auchiguiñi io'onatac

Ca nallic no'oita niaq niaq lli'i qataq ishet da qaiauot nache ýataqta huo'o da lamaic da qanallec

So aýem ýapaxagueetac l'qtaxanaxanec ñi L'onatac Enauac Na qaq da lapaxaguenataxanaxac ýataqta saýamaxatec cha'aye onaxaiqa naua lapaxaguenataxanaxaco so ñapaxaguenaxala'

Naua na'aqtaqa sacheta'ape lalamaxat na qom qaq ra le'enaxat qom la'aqtaqa

So ivita da ñanomteguet da ýagueec da ñitonaxac can cheta'ague sau'a aca'aca ño'oxonnataxanaxaqui nache san da ña'achec da ñi L'onatac Enauac Na aýem ýauotec qataq aýem ichoxoden

Na ima' da huo'o ca shigaxaua ileetapigui nache enauac na nhuorhuapi qaitauan ca maye ra qaiauegueuo' qaiauegueua' ca'aca natannaxanaxaqui

Da iuennataxa ana ichoxot ca ena'am laýajnec na shiýaxauapi l'enaxat inteligencia artificial ivita ca na'a'q da na shiýaxauapi qai'an qaýauo'o ca qaishetoigui namayipi nache qaica ca daqat qaica ca ishet nqañoxooñi qaica ca ishet da datauec huo'o ca taigue cha'aye qanauaatalec enauac na shiýaxauapi

Ana argentina enahuaq ni shiguiaxauapi huoo ana lede lalamaqte huetaleq lenaxat caq da coletaq nache cayaqtaa cac da caica ca lede nache na huataxanaq ishet da iahuegueuo camaye da ishet da caiqñe cac eca shiaxaua ihuotaque tahiaa aluaa' lya nache nataqaen huoo aso lya nmalate huetaleq ca lenaxat nache ishet tahiaa calya aluaa' coyoqta

Aiem qaca aca imeenata nam huetaigui iotta'at aca iachaxan na nmeenecpi qataq ra iachaxan ana iotta'at na'ashaxacpi qaica ca ioqta ñimeten ra semeteetac

Aýem can cheta'ague huo'o aso hua'auchiguiñi itaxaiaxaqui ýataqta sa'aalac cha'aye cheta'ague sauatton nache qalota na siaxana nauochaxauapi nache ýataqta sa'aalac aso hua'auchiguiñi itaxaiaxaqui

Aso iot da sa'amaqchigui naqaen aso ñiaxaiaxanaxaqui da se'edaxatoigui nache sauota'a da alam da ña'axaiaxatega nache ne'ena n'onecpi da ña'axaiaxaatega nache ýataqta sa'amaqchiguiñi naqaen

Can cheta'ague ñanaxauga na sonaqtaña nagui qaica ca ýaýaten da no'oxoosheguem ca noýic na Qompi qalaxaye huo'o so Doqshe l'ec nualaxaune' na Qompi saýaten da no'oxoosheguen ca noýic nache itauan nache nagui saýatenaq aýem saýaten da ño'oxoseguem ca noýic

Ca l-lla na'aq senoxonec sache enauac na ýí'onatac alhua cha'aye aýem alhua l'o eda da ýi'onataxanaxac nache huo'o da ñaquitaxac da semen enauac na ýi'onatacpi cha'aye seque'etapigui da ýi'onataxanaxac

Aýem sa'amaqten da azul na piguem cha'aye maiche l'ogoýaxac

Aiem ca ñaq nsoqo'olec nache saxaiet ra saua' ca'aca iachaxana na nmeena nache nagui ra aiem mashe ŷi nache saxañi ra satapegueua' aca aca huetaigui ana iotta'at nmeena'pi

Aýem yiqopita da so'ottac na alhua cha'aye da ýi'onataxanaxac aýem alhua l'o nache da so'ottac na alhua nache huo'o da ñaquitaxac da huo'o ca shiýaxaua ñimenaxua da nqopita na ýi'onatac nache ishet da deshiinaxana enauac nache eda da ñiqopita n'onataxanaxac

Ana paxaguenaxaquipi na sootaña Buenos Aires roqshe napaxaguenaxaqui nache ialectauo na qoyalaqpi ra taua' aca'aca napaxaguenataxanaxaqui nache iaiaten na roqshe qataq huo'o na lai na'aqtacpi huetaigui na'ana paguenaxaquipi iotta'at na na'aqtacpi

Na 'ima' nagui Buenos Aires na lapo' na noýicpi huo'o na lapo' na lcat qataq huo'o na noýicpi coma' na lapo' na noýicpi

Soua paatrec cinco vi'iye ralaxaic na shetenaxanaxac da huo'o ca huotaique nqotahuo asa aso notaxaqui qalaxaye qaiahuo'o aso lmalate le'enaxat ahuonotsheguem qaq na roqshe le'enaxat sube ra qaca sa aso nache am qaiache saqaiache

Da huoo ca shiaxaua huetaxa ca nonaxa da lalo camaye nache huoo da olcalay da caiauegueua queca natannaxaqui doqshe nache caihueguehua ca natannaxanaq qomleq nache ishet da canataren ca lcamaye cairoleq natala qom

Huo'o ana nanguishe ýataqta huaña yi Chaco qaica ca l-lla huaña na Buenos Aires qaca aca'aca nanguishe hueta'ague da Chaco nache na Buenos Aires qaca aca'aca nanguishe

Da qaica camachaqcom aýem nache ñatameetacot ñi L'onanatac Enauac Naq nache huo'o naquitaxac da soota'aguet ñimaye qataq ñimaye aýem hueta'aguet nache ýaýamaqchiguiñi da ñitounaxac

Ca shihiaxpi ishet da alooishet da aloo ca pioq, ishet da aloo ca potaxanaxat, ishet da aloo ca mañeq, iottaa na shiguiaq da ishet da aloo

Na sootaña Buenos Aires na n'onatac ýaguec da i'ottac na shiýaxauapi na ýaýaten da i'ot na nallec nache da i'ot ca nallec nache l'menec qaq na shiýaxauapi deshiinaxana na ýi'ottac que'eca nallec nache naigui da maiche l'onataxanaxac da i'ottac ca nallec

Ana natannaxanaxaquipi sa ishet da enauac ýanec na nata' huo' ana natannaxanaxaqui huo'o na nata' ýanem ca san'on da huo'o ca napaxa uec que'eca shiýaxaua nache qoianem ca lata' qaq da huo'o ca l-lla lalolaxa nache aca'aca natannaxanaxaqui saishet da ýanem ca lata' ca shiýaxaua

Na sootaña nagui Buenos Aires da napaxaiañi nache pasa'a da huo'o na napo nache nataq'en uaot can sootaña yi Chaco ýañoqo' ýataqta qaialoqta da huo'o na napo

Da lhuosaxac aso alo ra rhuoshe nache nchiguiñi na lalegue ca lhuoshec nache iapaxaiaxat aso lataxaqui nache iasaxangui na laleguepi mashe nchiguiñi iasaxangui aso lataxaqui nache ihuata'a ra ratota enauac nache iahuo'o so etaxat nache pa'atec ra iasaxañi que'eca l-lla lalegue ca lhuoshec